Nahati hine okushemerwa kw'amaani ahabw'okuba biine ebintu bingi ebi barikukora niimanya emirimo erikugyenda omumiisho. Abaakare bakaba batiine mirimo mingi, bakaba baba bari bari abariisa, bari ab'okwombeka n'okugira ki konka abaahati biine emirimo mingi y'okwega n'okwe n'okwegyesibwa n'oku, n'oku n'okuronda ebintu byona ebi barikwitenga ahabw'emirimo eya hati. <hesitation>